كل شخص مننا ما بيدو اختيار البلد اليعيش بينو ، لأن كلتنا ولدنا وعشنا ابلد ابائنا وأجدادنا ، اغشعا كلش صعبي انو شخص ينتقل من بلدو اللي انولد وعاش بينو أحلى ايامو إلى بلد ثاني غريب عنو بالعادات والتقاليد.